لومړی پرنټر او کمپیوټر دواړه چالان کړئ. پرنټر ته بریښنايي نښلونکی یا وائي فای ولګوئ. که د کيبل له لارې وي، يو‌ اېس‌ بي تار سره یې وصل کړئ. کمپیوټر کې پرنټر پېژندلو سافټویر نصب کړئ. د کنټرول پینل یا سېټنګس له لارې پرنټر ایډ ته لاړ شئ. پرنټر انتخاب کړئ او هغه ډیفالټ کړئ